أتمكن من لعب كرة الجدم بشكل ممتاز، لأنني أحبها من زمان، كنت العبها مع الأصدجاء في الحي، ومع مرور الوجت صرت أطور مهاراتي فيها، أحب سرعة اللعب والتكتيك لطلب وكل تمريرة وكل حركة ولما أكون في الملعب أحس بشعور فريد من نوعه.